إيه أكيد بعد الشعر له صلة يعني حتى في هالزمن اللي كله تكنولوجيا ووسائل حديثة الناس بعدهم يحبوا يعبروا عن مشاعرهم وأفكارهم، وما في أحسن من الشعر لهالشي، الشعر يلامس الجلوب ويجدر يوصل المعاني بطريجة ما يجدر عليها الكلام العادي.